Baya nthia ku kua ku ku thi ku chri thi ku kuchukan jan, kuchinge jan, ku a kago ngee nthia thigu kuya la ku thithje ba thi gi neba xra thigu thigu kuchithje la ngee ngu ya la nthathjen ba thi rijin thon ko thiri thon ko ngee tha nthetsi ne ba tayaa ba ka thiagua thi thi thixiin thi tu'yee ba kuchukan runi la la nguya la tjingu jie ba ngee nthia tseen jan nena xro sichingu jie thingu ndathjen thi tu'yee ba cha thigu kingo thi ku cha tseela yaa ngu ya la tse thjee ba sinche ba thi nchia jan nena ndachi tsitja ba thi tsjee tsethji jane tsjendaxi jan yaa thi thi thithja ba thi ne ba ndanga thigu nanga thigu kuya la bayan nthia ku lu kuchitie jan, kuchukan jan, kuchukan thiye jan, ngu chuni jan, nguchuni thiye jan, nguchuni ni see jan, nguchuni ndu jan, ngee ngu yala cha chathje ba ngee thi sine ba nanixin ku yaa la thiye tare ba nena thejun thi ku chjuthjina nena casi ngee nthia thi ku ku chala thiye chri ba.